تراني أحب النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا ليش؟ أولًا <hesitation> زيادة الإنتاجية <hesitation> بتعطيني فرصة <hesitation> إني <hesitation> يعني أنجز أكتر في الصباح ،الهدوء الصباحي بيكون هادئ، <hesitation> وبيعطيك فرصة للتأمل ،إضافة -لأن- لأنه مفيد للصحة ،وللتوازن كمان، -بي- بيفيدك ،بتكون أكثر توازنًا في قراراتك.